Yero menurukku iyyaq olokoloq kaminang maciddiq e menurukku iyyaq ula e nasabaq narekko runtuq kiq biasa ula melo kiq makkeda mitau engka mato <hesitation> mitau engka mato tau taq tapi maciddiq kiq aga nasabaq mega tau ko runtuq ula mageleq-geleq nita gareq nasabaq ula e tu mega rupanna ula e engka baha- bahaya laddeq akko iruntuq i apaq na mega ula mega racunna mega to ula deq napunna racung